Ny haingam-pandeha indrindra ny liona, ny soavaly, ny bitro ah, <hesitation> ary ny bibilava, de ny biby miadam-pandeha indrindra ny sokatra <hesitation> ny sahona <hesitation> ny vitsika.